افضل اني اكون راقصة مشهورة. لانه الرقص نوع من انواع الفن. كمان ممتع. وجريب من شخصيتي اكثر. كمان انا ما اقدر اني اكون فنان كوميدي لانه ما هي من شخصيتي واحس صعوبة في يعني تمثيل الشخصيات الكوميدية وما هي من شخصيتي الحجيجية اصلا. في الرقص اقرب من شخصيتي.